Toulé, yakharé nkéndo mér missé gna farampéréni, agninté nthiré, ana méré ntoulou mér miss miss farampéré. Toula nkhoulé nkha ayani yinté kina ŋa, <noise> méessi ay soronŋa méessi moula mé aya ndiowono khassono, an kité nti baka gnimé passka méessi ké akhignindina. ana kagana ta, nkéké gnimé sogo ndi linŋou, toula, tore missé aya linŋi nda ŋa dinanti méssi ayalinŋi ndanŋa dinanta toula nkhoulé. Toula nkhoulé nkha mpossi méssi, bér toula nkhoulé, angana wassa aya gninté litini. Toula nkhoulé affo missé gnimé yéy assiré gnani. Mér missé, toula nkhoula missé, ayampossi dinanti méessi, méessi na a gnimé gna khignindini ayandiowono khassono kha. Toula nkhoulé gna ndiowontassou, méré ké kha, akha diéyé gnani, kha aya ndiowonti méessi ŋa, méessi ké ya ndalana dinantassou, méessi ŋa temp nŋwoutou siri, toula nkhoulé, angana diopa witeur kata midi alay dougoutana, wala mér misséké kha angana diopa euuuhh witeur kata midi alay dougoutana kha méessi angana diopa witeur kata midi anti dougoutana passka méessi ntoulé nkhotégnani alay takhounou yimé bito fili, anganti dougoutana, bito siki anganti dougoutana anganati anagna méessi missé gna anti dougoutana lakhe linŋé, amamanté gnani. atoulé nkhoté gnani, ani temp gna woutou. Toula nkhoulé nkén nkha aga bonowobono kiyé yani ta ana dougoutéy wala mér missé, kiyé gnani ta ana dougoutéy.